Kalau menyimpan daging <hesitation> kalau di sa pu kampung kan itu trada <hesitation> maksudnya listrik itu kadang-kadang. Maksudnya kebanyakan <hesitation> listik kurang <hesitation> kurang tersedia jadi biasa tu kan tidak ada kulkas jadi ada cara-cara. Tong biasa simpan daging itu dengan cara diasar- diasar begitu. Misalnya kalau tong di danau sentani kan ada misal tong mau simpan daging belut, daging ikan-ikan, daging buaya, itu tong asar, tong asar terus simpan itu pengganti kulkas. Tidak kulkas jadi tong lebih caranya begitu. Itu cara tradisional sudah. Tahan lama sekali. Itu- itu simpannya, asar, terus ditaruh di bawah. Di atas ada tong pu tempat tungku api to- tungku api jadi itu setiap malam itu ada pengasapan begitu, pengasapan untuk daging yang tong asar itu. Jadi nanti dagingnya tong gantung diatas terus <hesitation> biasa selesai mungkin selesai masak air, biasa kalau di tong di sentani itu, kalau di bagian kampung masih- tidak pakai kompor. Mereka masih <hesitation> pakai tungku api. Jadi tungku api tu yang selesai masak- selesai masak apa ka, masak air ka, masak makanan apa ka itu sisa-sisa kayu yang masih terbakar itu dong kasih sengaja kasih biar, tidak dimatikan biar asapnya tu naik ke itu. Jadi itu cara tong punya cara menyimpan daging kalau di sa punya suku. Kalau yang cara modern kan mungkin <hesitation> sudah ada kulkas jadi tong tidak susah. Daging beli taruh di kulkas saja bisa bertahan lama, atau di coolbox gitu.